Emina aki ifufu ikhie khayaki iradi bozi amikhadugimawowa makhakedeni bozi ekhadu ravare ake or moto or duravare abene akake benone are ra rama asuafufu otore ohen ekha azera sti kpere edge okakhe khaka ra arora edenike arorora gufu duyaki amoi akhadura yaki habakie ra whokhakie umirerewo amieukie fue ukpere then edenike ugbewe amie agbera fue ukpereya akege yaki akhakege naki raradewewe agererama amieadewewe areh rama moma rurode are re resibozi areresi garri hakhabenora aramira then a duya akigari or marato ime arera ma habenor then ado yakie amoidu are mie ekeriome odu aremie memewo irakie iduiomoh lioto ni yor maiyaaki ukpenirare kifu amieigi yormabenibozi or ekheriome odura kie memeiyaki aremo maeveva marigeriokpa duyaki or ukpereni iginine ya wo akakhewune madur ikpereva ukperenizera ma yaduvare owo makhakara ma ranu areka then aduyakie enaduo owa aduowa. Pa havarieowa mabenor ha mosena re naki sakifu ogerior mode u adowewe stora ogeri oyaro maruakiwewe amore ha iyari eminaki idue ese iyakie ukpere ni rare rakhiese stuikpupu ni makhakhai eminare ibuzi madu haduyaki mayakie ikpeghore egeguo rare hare mie iyoma oyime ate romi vare ogeduerumi yaki rakha orene rumira okha durakare ukperenima rare mifu obe enerunura ri merare are mo iyoma oyaki radu enunakhe buzi hamoi <noise> enerama ste rera ma aduyi iginini yakhakha hakakhe kha khara ne awura aduvare oma arora aduvare arekhaki garri iyoma or kerionora dera or ukpere nekeriome orarekiera amie ordu omioya ikpegoro oyara gba kanya sora rekhagba kanya odetor orare du half done arumi arakie so eh. <hesitation>